أخذهم سوج المباركية للتاريخ والجو. وأوديهم لبيت السدود عشان يتعرفون على التراث الكويتي. وبعدين آخذهم على الشواطئ، هذا لأني أنا مرشد سياحي متميز.